Pucchi maudi on, vamde bo petel yottai pucchu. pucchi do towi, juttudum mardum darnde, vamde bo rammudum pamardum jutai masin.